Kən nnenkae a fon ekpin or nne nyo obhasi a monghe a fon ekpin nji no, nne erong a yen se o nne nyo nfa ekpin nji enob ye e du ka ejen akat eje. Ejen kat eje nji jena omo yen ye nne nyo a jena ejen a fəna fəne fəne baram ka nnyo ame chang baram ka nnyo ame chang. Eture ka nnyo ame chang. Ebhu nne nyo a jen ekat ejen eno o yen a erong eture ka biji nne anyo afo. kpo a bae ka eji ane a ki menghe erong se o nne abha ka eji o. Nne nyo a ka not amoe nne nyo aka ot baram. Nne nyo aka not oshiri eoo <hesitation> gbae nji okare nne nyo tat. A ai ye <hesitation> ka eji ane a yena ye mong ebhat. A yena ye nong nne a shira ka eture nchot eye nyi a ki ka nnyo o ki menghe erong se nne nyo nyo a menghe chot obhasi. Nne nyo nyo a kpi nnyen ekpin. Nne nyo nyo bafobha chang a kora ye. Nne nyoo no a ri ebhat nne nyo nyo obhu kpe ejiri e ri ka eji nne nyo a nok a ye ka eji aji afo ebhat e kitonghe ka eji aji afo eyum i nnyo nchot eje e ki tonghe ekpak i nne nji ari kpe ejen ekat eje e ki tong ekpe i nne nji ari kpe nfo nyi yee a kaghha ka biji a ki tonghe ekpak nne nji a ri koh etu ane ma tat mfo nyi a kik ka biji o ki yen ye o to se nyo chang kən nne nyo o ki menghe nyo a kpi nnyen eture ka biji ebhe a kpi nnyen ejimi ka biji ebhe. E kpet ka echi ta e si. Se eture e ri ka biji ebhe o ki ye se ono obhasi ori ka biji ebhe ka kpe echi eje nji a ki mong o ki ye nji kpe eyami nnyo nchot nji e ki fam ye ka nnyo o ki yen nji kpo nfo eye anyi a kak ka biji o ki yen ye kpe ejen aket eje nji a ki jen o ki menghe se nyo nnyen mmone nyo obhasi a monghe ka efonghe eje ka ye obhasi a to wut se ye a monghe ka efonghe eje an ye a monghe ano wut ka efonghe eje wut e nob o nob jen ekat nji obhasi. Nji ye a jene ano a tonghe wut se kpe baghe nne nyo a nora se ye a jena a jen akat ejame dee a nyere m ka ejen nji mo njena. Baghe ejen nji ye a jena a jen ejen nji a fone okot ka okot ambi afo na o yim ye a bha kpo ka ego ka osenghe obhare ka osenghe obhəre ye njugha eju asik, ye nfobha afobha asik ye n nungha na nkae nne asik ye obhasi nyo a fone okot. An nji na a we wut se ka nwet eye ee <hesitation> e bhet mbet nyi a fang-a ching a ri ofon okot na ntem nne o nok ofon okot na ntem o nyəm o timi obh o kpe na nne anyo affo o fon okot na ntem nne o nyəm o to se kpe ori ka eji a ki yue ye we o maghe a yue ye o ki dang tata taa ooo chot ri chot nyi a ki tuni nne anyo afo o mo kume afo nyame nji o to se nne nyo mfa nne ome o jak ka etimere o ji ken ye ki ka nse o seb ye sebhe sebhe sebhe ka ekoria Nong a kek nfune ano asik nne nyo a fona nnyen ejim. Obhu o ki jen nye o fon nnyen ejimi. o ki kən echoe nji nne e echəbhe eja, nchot nyi nne chəbhe nchot eya kpe jen eje e ki chəbhe eja o nok o chot, kpe ye a bha nga mba njim ye a gbo o gbo o ki to ye se nong n ji ano ka eji nfa biri nong a ri achora nna we biri nong a ri chora na we kən mane obhu mba nga ka nju n kəbha m ba chot na we n chot na we n to se eyim fep mbi we o yimi ano bi ka nob ka kpo yim mbi. Na nong nyo a fona nnyen ejimi o mo kən nne o wa o gure ye ka etimere o gure ye ka etimere, o gure ye ka etimere o yue ye ka etimere kən o nok o bhak ka nju o bha shini aməng ee nna nna. Ano asik na nne nyo a fona nnyen ekpin. Nnyen ekpin dee a toonghe ka biji ebha nnyen ekpin dee a tonghe ka ejen eja. Nnyen ekpin dee a joe nkat Nyi a ki fam a ka nnyo. Dee nchot nyi a fam wa ka nnayo a joe nchot nyi a ki yebhe o yebhe nong akong. A wut se akang a yebha a yebhe an dee nne erong a yebhe nong akang. Nne a ka yue nong, nne a ka yue nong ochu. ochu na o yua o nok o yue no ochu nne arro kən wa nong nne. Kpe a yen wa ka eji anyo chong o kən mba chot kən a to nna se. Anyo chong o mba to achot nna se. Nne a yebha o yebhe kpe we chang afo ane a ki chəbhe eyei nne nyo ari nna mfa e e nne nnyo a ri nna ee kən ejum nji fa e joe nna. Nne nyo a ri nna nfa ee kən ejum nji fa e joe nna. A chəbhe a tita sa ka onobha eji obha. A chəbhe a tira wa ka ekat ejen eja. A chəbhe a tira a kən nchot nyi a fam ano ka nnyo kən a chot wut nna kən ata wut eti nna kən a yim wut nna se o na nne nyo a fona nnyen ekpin ka ekpin eje nong o bha ano eyim mbi nfa fep feb o nok o kpin mbi ano atki yen se ekat ejen eja e ri tənini ka mba obhasi